كطاهي غدي نقدم طجين مغريبي باللحم أو البرقوق بطريقة عصرية. أو كنظن بأن هاد الطبق غدي ربح لأنه كدير توازن مبين الحلاوة أو الملوحة، <noise> أو <hesitation> هو رمز للضيافة أو التقافة المغربية، أو كدلك غدي يبرز الشخصية ديالي كطاهي كجمع مبين الأصالة و الإبداع